E lafôro zany izy io vata, vata fa mafana, arakaraky e degreny zany fa da misy mahatratra ame deux cent degre fandrahoa zany izy io, vata fandrahoa, ohatry aniasika oe misy hena na gatô da ampidira agnatiny gn'ao izy da magnamasaky anazy refa aveo.